Ny karazana laoka amin'ny firenanako eto raha ny vinavinako zaho manokana dia mahatratra any amin'ny karazany eo amin'ny eo amin'ny roanjato na telonjato eo ho eo raha ny vinavinako zaho raika manokana.